طبعا جبل اسبوع انا رحت جدة كان السفر سببه إن بنت خالتي انجبت طفل جديد وما عندها من يراعيها رحت بس اجمل شيء وقظيته لما رحت على البحر وسهرت للفجر انا وصديجات اعرفهم هناك بجدة كان الجو خيال والبحرمنظره مرة مرة حلو وكان اجمل يوم بحياتي.